So tawi aɗa winnda CV ma, ɗum woni ko nguurdam ma, ko jannguɗa. Mbaɗta hen tawa ko fayti e ma aan hoore ma: to njibinaɗa, to njeyaɗa, mbaɗa hen to jannguɗa et ko jannguɗa. Mbaɗa hen kadi golle ma: hollum mbaawɗa, e hollum njiɗɗa. Tawa so neɗɗo janngii ɗum tan, maa anndu tigi holi oon woni aano, gila e mbaawka ma e ko njannguɗa.